काई आपने जातरे तो काई लोग माने नहीं नो काई बीड़ी। पीए नो काई तंबा को खाये नहीं। ती कोई पूछे की तू खायो। की नहीं खायो ती कोई दे कि मैं ती नहीं खायो तो ऐसा जो। छुटा मानसा रोहे नी तीनरा काजे एक मॉसीन आयी रही। तीनरा मां मालम पड़ जाए <hesitation> कि कुन बीड़ी। पीडलो कि कुन सिगरेट पीडलो कि कुन तंबा को गुटको। खादलो ती कोई जुड़ भी बोले मानसा तीनरा जुड़ पकड़े जाए।